Filipina pegua reta jaeko oyeava reta yepe kua reta yepe kua reta yepe jae indigena reta, españole jare estado uniddense reta jaereta iyarete yae mopeti ramiño jare oyemongui reta oyomboete reve jaereta yoguɨreko oyapo jaereta iyareteno jaema jereta yepe katolikoete reta